Tutti li frutti ca mi vennu 'n menti... Accuminciamu cu l'aranci ca sunnu ntra li me prifiruti, sìmili ci sunnu li mandarini, poi li limuni ca sunnu assai tìpici, poi: ananas, mangu, papaia, banana, mènnuli, nuci, fichi, cirasa, varcochi, pèrsichi... Puru pumadori 'n tiurìa fussiru, fussiru frutti.